شوف ترى المشكلة اللي انت فيها نفس المشكلة اللي كنت موجودة عندي انا حليتها شلون اني ضبطت يومي بحيث إني لازم يكون في لغة في اليوم بحدد خمسطعش دقيقة مثلاً اني اسمع بودكاست محدد باللغة الانجليزية حددت مثلاً إن يكون عندي محادثة مع أحد اجنبي بشكل دوري سمعت افلام كثير. حاول إنك تخلي اللغة شيء في حياتك يومياً وراح يضبط معك